بيت احلامي اكدر اني اوصفه انو يكون كبير بمساحات كافية و يتكون هواية غرف و ايضا منظره يكون كدام بحر يكون كلش جبير و انو اني اكدر استرخي كل صباح و ايضا يكون بمكان ايي- بعيد عن ضوضاء المدينة.